Oshimaliwa ita shidulu okulanda ehafo oo ashike oshimaliwa oshinima shina oshilongo mehafo longhalamwenyo yomunhu nonande ngeno ongaho nee ohatuti kutya ita shidulu okulanda ehafo omolwaashi ehafo ihaluuya molwa oshimaliwa kutya nee ohoshimono shivike peni oushina shifike peni ile pamwe ohoshilongo momukalo wafa peni ita shidulu oku kweetela ehafo shaashi oshimaliwa ihashidulu oku kwata komutima ndee aanhu ava veku dingilila ovo haadulu oku kwata komutima ovanhu ouyamba ovanhu ovo ashike haadulu oku kala vekweetela ehafo lokomutima ashike shimaliwa shili oha shidulu ngoo okuyambidida uuna wahala oku kaa hafela pamwe nava naava uhole ile nefe nokaume koye nena oshimaliwa ota shidulu oku kala shayambidida moku kwashilipaleka kutya oshalanda osho tamu kakala mwahala ile mwapumbwa pefimbo opo. Ashike nee oku kala ngeno shalandwa ehafo iha shishiiva nande nande ookaume aaholike vetu nenge nditye eefamili detu ava veli popepi nafye ovo tava dulu okukala vetweetela ehafo ndee hashimaliwa